Sɛ meedua biribi a medze si me dan mu a, kwan a mebɛfa do m'akora do ma ͻnkɛsɛ nye dɛ, medze besi beebi a ewia si. ͻno ekyir no, anapa biara mosoɛr a, medze nsu bogugu ho na mebɛpɛ biribi a medze bogu do a obenyin frͻmfrͻmfrͻm na ͻfata dɛ mututu ho efuw biara so a, mobͻtutu no ho efuw biara efi ho.